أفضل أنى نكون يعني شابة بالغة يعني أحلى، لأنه مرحلة البلوغ حلوة فيها-فيها تفاصيل تعطيك فرصة وتجربة للحياة ولأتخاذ القرارات فيها نشاط فيها جو يعني، لكن الطفولة لعب أكل نوم لعب ما مافيهاش تجدد مرحلة البلوغ أحلى منها.